اكيد يعني عالم خالية من الكوارث الطبيعية افضل اكيد احسن لان الجريمة هيه شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أو أو بس الكوارث الطبيعية صعبي حيل ما تقتصر على شخص تقتصر على بيئة كاملة على اشخاص كثيغين ف صعبي انو تعيش بمكان بينو كوارث طبيعية